Cuandi eru giuvu, cuindi a l'età dizuma vint'ani più o meno, fazìu part d'ün grüp dë giuve ënt ël pais, ël grüp al era furmà da uperai e dë stüdent e suma furmase li perché discütìu, s'truvavu tüte le zman-e e fazìu anche ün giurnalin